இனந்தெரியாத மலர்களின் நறுமணத்தால் அடர்த்தியாக இருந்த காற்று திடீரென்று அமைதியடைந்தது. நான் அசாதாரணமான ஒன்றைக் கண்டேன். இரண்டு வானளாவிய கட்டிடங்களுக்கிடையில், நகரத்தின் இரைச்சலிலிருந்து மறைக்கப்பட்டு, நான் இதுவரை பார்த்ததைப் போலல்லாத ஒரு தோட்டம் இருந்தது.